Gne fomba fimpasiagna patalo da mety i fomba roy zany, raha ohatra hoe ka fera courant zany gn'ampesay tonga ansofoky ame prizy gne fera courant da avela mafanafana tsara e raha gnao da igny gn'akasokasoky ame patalo da alamina sara, na koa raha ohatra ka feran'ny saribô io da ampiretigny e saribô agnatin'e fera da rehefa mafana izy da iny koa hakasokasoka ame patalo da milaminy sara.